मै आज कल देख रहा हु की आप बहुत जिम जा रहे है। तो हम भी जिम जाएंगे आज जाने का इरादा है। की नही हम भी आज ही आपके साथ जाएंगे। हमारे साथ हमारा दोस्त भी जायेगा ओ भी पूरी तैयारी कर लिया है। पैसा उएसा पकड़ कर तो बताइयेगा खर्चा। फीस उस हम भी आपके साथ जिम जाएंगे पूरी व्यवस्था करके।